Aha ts tokony tsinjarena zany aby Io fa samy managna i vatagna nahazo ananjy zany. Mizy zô olona de afaka be izy, de misy ndreka kôa zô olona somary hoe fiegnana de misy kôa olona sahirana fa Io zany Andrimanitra zany mandahatra ra jiaby de tsisy ra afaka atô.